الصراحة لما أكون بمفردى أحب ألعب ألعاب الفيديو، أعشج العاب المغامرات والقصص، حتى أستطيع الأع-الإنغماس فيها وكأنى جزء منها، هذه الألعاب تساعدنى على الإسترخاء والتخلص من ظغوط الحياة اليومية، كمان أحب لعبة بابجى المعروفة، الصراحة أستمتع فيها بالذات لما أكون ألعب فيها مع صديقجاتى.